أكثر شي رومانسي أنا شفتو في الدنيا هاذي شوف، هو كي تعود تلوح جيبك في تلوح يدك في جيبك وجيبك يقول لك هاني الهوا تلقاه، هاذو أكثر شي رومانسي، ما كان لا حتى حاجة لا يديك لا يجيبك، هاذي هي وتحيا تمنراسنت وزيد وحاجه اخرى رومانسيه رانا من بعد نزيد نعاودهالكم راه فض الوقت.